Bea a mokͻree a na ͻyɛ me nwanwa na m'enyi gyee hͻ yɛ bea a yɛfrɛ hͻ Nzulenzu a ͻwͻ Anee mantͻw mu, Ndzema kurow mu. Na hͻ no, ͻyɛ kurow a, kurow no, woesi wͻ nsu do. Na afei, biribiara a ͻwͻ hͻ biara no, woesi no wͻ nsu do. Adan na skuul na asopitsi nyina woesi wͻ nsu do, ntsi m'enyi gyee hͻ paa yie.